Iliroŋ <noise> ne ebol yokoo acíiţañ: iliroŋ iyek, iliroŋ itíis, ebol kak, ebol yek, ebol itíis. Iliroŋ iyeek yun: ineekan ngëëntáajá ngëëtëb ací, ngëloŋ ucí ngëënkilo ngëëntáajá ngëëtëb, ne ngëënkilo ngëëntáajá ngëëwanţ. Itíis yun: unkilo cí, ngëënkilo ngëëtëb, ngëënkilo ngëëbakër, ayi ngëënkilo untáajá ací waw. Ebol kak, ibol iyeek ací, itíis. Iliroŋ <hesitation> iyeek yun bëënjúŋar bukunk bá ţí mëënká pëëmpañ, pëënká pëënjúŋar bañaan, këëjeej káliroŋ káyeek këënjúŋëna kël uwala ibol iyeek yun këënjúŋ. Mëënjúŋaran iliroŋ iyeek yun këëyísëna ebol iyeek kun. Uncí mëënká ufíir pëëmpañ, bënim ink, káangíinte, kaampën unţand tú. Uncí iliroŋ itíis yun ne ebol itíis yun uleemp iyël dukoon cí ufuboŋ ţí untab, <hesitation> këënjúŋëran yël ţañ dí untab, unkoon cí uleemp yël. Pëën ţí ibol kákande já kí cosan kámëëţan kun cí, kúnki báakáaţ oonjá buníibëna umani. Ajoon ñaţ pëëjá këwín ŋáat nëënjeej pëbol yink pëyá kaníib umani, kákanda kákanda këruja nu jeej kabol, këëjeej kël keníibëna umani. Ndank kay añaţ pëëwín ŋáaţ dí bëënjúŋar nëënţíij pëënkanda ne níibëna umani, dukoo cí ubol ndank yin cí rek. Kákanda koo ací mak koowu undëëmb wí ţí cosan injá, múumi kuki këníibëna kun dí <hesitation> múumi bëlaña dí bëlaña bákáaţ ajáţ buyá káaŋur dí bëlaña ajá bëëŋurëna kákanda. Dí bëënëp, uler káancimp añaţ pewín níinţ nëëndeelan ţí pëëbol, ibol bababú duka cí kákanda rek. Uler káancimp kay, ţindiyá ţí ací kaayooj icimp tee ndank, á ineeţa awín nayá káancimp nandeelan dí ubol. Kákanda, kákanda ací kowí mee <hesitation> andëëmb koo uwáare mak ţí injá manjakú.